Ny aspiratera indray an dia fitaovana <hesitation> fi- fitrohana vovoka ao an-trano. Izany hoe, <hesitation> ianao izany an, tsy mila mampiasa kifafa intsony, fa iny misy <hesitation> zavatra mihodinkodina ao anatiny ao an, mihodina mafy dia mafy an, ka mahatonga azy hitroka ny vovoka dia mankao naatin'ilay milina ny vovoka fa tsy miparitaka ety ivelany intsony. Izany hoe ma- mahery vaika kokoa izy izany an, mandaitra kokoa noho ny kifafa.